Ëntà di ai maznà ch'ëntà bugiese, curi, marcé, giüé fora perché a i fa ben a la salüte, ëntà ëntà pa reste sempre ën ca a sta sü la cadrega o sü ël divan perché a fa mal a la salüte